Raha amigna, raha amigna zashy sy- izy aloha raha ohatry hoe tegna te hanatratry e fahasambarana zagny da sy mainsy mizaly ka, mi- agnao zashy mandalo sedra maro eka agnao va mahatratry iza fahasambara iza fa sisy hoe olo vo teraka agnao da ahazo fahasambara na hoe ahazo moramora e fahasambara za fa mandalo fizalia eky agnao ka mandalo sedra maro agnao, mandalo fahoria mihinsy ary ny agny sasagny vao mahazo an'iza fahasambaran'iza.